Na li chiwina xlakata chichi cho mistun e chiwani xa la lilakgapasa ama mistun lu tse nanuntsa chichi pero xa li pulana na li chiwinanan aman chichi aman chichi pues win chichi tuxa skgalhalh chitsa na na makgastak xlitinaku i na nakatsini na wiliniy xtakuwini winti wilini mek mek kawnikan ama mek puslu skgalalh uxax malana tina masmani nataan katuwan na makgtakgalhnan xchik amxan chichi ama mek chichi lutse porque na makgtakgalhan xa lipulana porque para na pina katuwan na taanan katuwan i lhauxa aman chichi tintsa man taxuata tawilak chik eso angtsa ka mawiwil uxa aman chichi ti nataan na makgtakhalh min kawayu para limima min kawayu makgtakgalh min takgalhim na makgtalhalh mi wakax para ton kgalhiy kmin katuwan na makgtakgalh limakgwat skujpat eso na lakgatawilayan eso para wixi lipina min kawayu i min kawayu yawanit makgat i wixi makgat lapapi lha no kuxtununpat osu kakganampat osu tu tlawapat uxa min chichi nalakgatawila min kawayu antsa xa tatawila makgtakgalhma Paru tu lalh nawan uxan chichi na makatsiniyan na nalakgantakiyan lhano lapap aman chichi lu lakgskgalalan lu lu lakgskgalalh ama xhixhi porque para tu lalh lalh nawan makatsiniyan esmas para tu lani lanik xmalana para to akgspula uxan chichi naminixa xchik na makatsininan na tsuku xkanan astan kanin na na akgakgaxmat xa tu lagmini xmalana talakgaputsini lha lha para tu lakgmini titasakgalini aman chichi na luskgalalh lu limakuan porque aman chichi lha tsama kati katitapi tatalatnan na aman chichi ti xa lenkgo nak putalat pus na kichipa para xkut para xtan para conexo eso para tu atunu naki chipa akatunu nata tatanokglhacha lapanit untu xatse lapanit i antsa ama lha noxa aman chichi na takgawi akatuni liwana makgawaikan chichi na makala i este u amalhi chichi lu skgalalh lu limakuan entonces aman chichi pues a para wixi axni no chitat kminchik Antsa wix lha na wiliy na tlawaniy xchik antsa xa na tanu para ti makamanankutun kminchik uxa aman chichi natsuku xkanan natsuku makatsinian chu winti mini chu lhatse tapuwan limin na tsuku lakatawaka i na natsukuxkanan para wix lhatu kgalhiy aman tu lakapitakan timbre wanikan utsa xa aman chihi na tsuku xkanan i katsipat chu winti mini i etse ama aman chichi para tina talipuatnima xpulaknichik nasnatan min chichi na laka na lakgasnakgamiyan na li tawakayan para wix lilipuwampat na na laktawakayan min chichi lhaxkats para este makglhuwiman makgatsankaman tsa makgoximiximan ama min chichi aman lakchichin lu lakgskgalalan unti pues kamakgtakgakan porque nawilakgo xan chichi tuntsa man ani maniktij lama i este aman chichi lu limakuan i cho na li chiwina xlakata mistun amaxa mistun na na tsawa xtaskujut amaxa mistun na katsisa latama uxa ama mistun na lakgapasa xmalana para wixi tlawaxniy tampat eso tu lilipuwampat eso tajatat lay uxa ama mistun para xmalana tatatla Natantu natantu tawila xtantun xputam eso nalakgtawaka i nasnat i na makgti uxan tuxa lha xatse pues limakgkatsima tsa xmalana na nasokgli nata natawila mistun lhalha ka tea tsama mistun lu lakgskgalalan lha kalhawa xastin tsama xa mistun lha nastin lhaxtanuntsa xa chin chichi latiya xa lhastin palha na na masuniy uxa ama mistun antsa xa lha nastinkgo nakgtala xtuxa litamakgtayaninat tsuku lhuak lhuakh lhwanan na nakgtalami lha lakgatixa xa laktayamikan kgatsas luskgalala mistun ama mistun na nalu nalute makgtayanan para wixi nak minchik makgalapat tantin tanto tantut tantat tankitsis tanchaxan tankau tankawit tankutu asta tankukitsis tankuchaxan tankutujun tankutsayan tankunajats liwaka mas tampuxam ti makgalama xtsiy pus tsamaxan tsiy e pus na nalhawaniyan xa tu lhatse nakaxkami min tsumit eso min chamarra lak lakxkaminits mi lhakgat tu lha lhakgakutun pus uxa ama mistun na tlawa xtaskujut Na chipa ama mistun nalu makgtayanan nak chik porque lha kgalhikan mistun chakatsiya xa lhatu tlak lama tsiy porque uxa ama mistun nalikgas lekgas xan tsama xtawa uxa lekgasa mistun este lak amalhi ntsiy para tansi kualh lha katsi chikua pero tsiy tuk mapakuwikutun aman tsiy pues na kachipakan uxa mistun ti tachipanan i entonces lutse amalhi mistun porque na chipan tsiy i aman tsiy pues lhala xa kati kati unti tlawa porque uliwi mistun mistun lu limakuan mistun chitsa kawanin na nalakglipuwana natala natalatanuya i pero wix na wiliy xtakuwini mi mistun na nakgalhakgaxmatan nata pekgsiniyan e ama mistun lakgskgalala axni xa na ankutun makgtayanan na suak suak makawantaya xa malakch ka malakin naan makgtayayan na axni talhuwi nalu kuenta talakan mistun porque na na snun li tatatlakan axni tatamakgtayamana nuntsa ama mistun pus lhuwan tu kin kalimakuaniyan ama mistun nanuntsa ama chichi